Yanvar menga yangi boshlanishlar, rejalashtirish va maqsadlar bilan bog'liq. Bu yilning birinchi oyi bo'lib, ko'pchilik uchun yangi orzular va rejalarning amalga oshirilishini anglatadi.